Ja quintꞌiaya na mꞌaⁿ caxti na wawꞌaya mꞌaⁿ caxtindyo ndoꞌ mꞌaⁿ caxtinquie mꞌaⁿ caxtincu mꞌaⁿ caxtiꞌndaa chiuuwaa na quiljiꞌ na jooyoꞌ quilanieⁿyoꞌ ñequio ncꞌiaayoꞌ joꞌ cwaaⁿ na juu caxti nljeiꞌ naneiiⁿꞌeiⁿ mꞌaⁿ nco tsꞌoom xuiiꞌ jndye na nntsꞌaⁿ na nljeiꞌ na jom neiⁿnco tsꞌoom mꞌaaⁿ caxti jeꞌ jom nntseixuaⁿ cwaaⁿ na jom jnda̱ mawjaⁿ lqueeⁿ yuu na jom maqueeⁿ nntseixuaayoꞌ na matseindiiyoꞌ juuyoꞌ na jaayoꞌ nlqueⁿyoꞌ oo mꞌaaⁿ caxti cwaaⁿ na cweꞌjndyee na nlqueeⁿ tseiꞌ jom malꞌueeⁿ nljeiꞌ cwii jndye na machꞌeⁿ na jom malꞌueeⁿ yuu na jaⁿ nlqueeⁿ mati xeⁿ nnom tiempo na jaacweꞌntyjo̱ na jom nncwintyjeeⁿ waa cwii jndye na jom nntsꞌaⁿ yuu na jom matseiꞌmo̱o̱ⁿꞌñe na jom tatjo̱ñe caxtijndyo talꞌue tsꞌoom na nda̱ caxtijndyo jom ee jom mañecwantyjeeⁿ naquiiꞌ tiempo na jom nncwantyjeeⁿ jom nnom nlueeⁿꞌeⁿ nlcwaaⁿꞌaⁿ jmeiⁿꞌñe titjo̱ñe caxti na nnquiontyjaaꞌ jom mati xeⁿ na jom jnda̱ jnaⁿꞌndye caxtiꞌndaa jom, jom nntsꞌaⁿ cwii jndye na nco tsꞌoom na mꞌaⁿ caxtiꞌndaa ndoꞌ mati nntsꞌaⁿ jndye na jom jmeiⁿꞌñe na nntsꞌaⁿ cwenta ntseinaaⁿ chaꞌ na nchii luaaꞌ nntjoomyoꞌ nata̱ꞌ jom wi tsꞌoom ntseinaaⁿ mati xeⁿ na jom nljeiⁿ ꞌnaⁿ nlcwaaⁿꞌaⁿ nntsꞌaⁿ wii jndye na matseiñe caxtiꞌndaa. Na jom waa ꞌnaⁿ nlcwaꞌ caxtiꞌndaa ndoꞌ mati caxtijndyo waa cwiicheⁿ jndye machꞌeeyoꞌ cwaaⁿ na juuyoꞌ nljeiiyoꞌ na jnda̱ tqueⁿ caxti nnto̱ꞌyoꞌ na nntseixuaayoꞌ ndoꞌ nntseixuaayoꞌ hasta xjeⁿcheⁿ na nncwicheⁿ ndyueeyoꞌ jaanaꞌ cwii tiempo chaꞌ na cwilandiiyoꞌ na caxti jnda̱ tqueⁿyoꞌ ndoꞌ mati quiana jaawiixuee tsjoomnancue joo caxti nntyeꞌ na nlaxuaayoꞌ chaꞌ na jaawixueeⁿdyo̱ chaꞌ na ꞌom na cwitsjoom chiuuwaañꞌeⁿ quiiꞌ tsjoom nntyeꞌ nlaxuaa caxti na cwilandiiyoꞌ na tsjoomnancue jnda̱ majaawixueenaꞌ caxtindyo jooyoꞌ mati quilaxuaayoꞌ mati quia na quiajmeiⁿꞌ quia na jnda̱ teijaaⁿ cwilandiiyoꞌ chiuuwaa jaa hora naquiiꞌ tsjoomnancue.